Snuda fye nɗye nga ɓwa ga gna mi gbma da yna yi he lo kristimas, muhni ba mi khismas dye lo yna snu wo yi eh-epyi lo ezhi nɗye a mami lo yna, ayi zhi ɗye bwago wo dna ė kiye kni ɓen ke wo dna e kpagu knilo nɗye miga lo pyi aza nɗye mi ɓe da ɓa wye ɗye m yna adye mi ɗye ɓa ye, yi ta eza, yi snu ɓe, yi fi do ɓwa ge, e ɓe datu wori miga lo, miga dyi aynadyi mari mari ayna ɗyi nɗye nɓe dna zhimi ɓe nɓe da bwan yna, malo pyi dna snuda hnalo, yna, malo pyi dna snuda hualo, miga ɓwa ɓa mii ɗyi ɓa nubo wasnimi, muhni yi ɓwa ebwe, asnu a bwa ebwe mwabare ė snuda fye hnalo, ebwa dodo yilo yi ga gna dye a ynayna a̱ yna chido ge akpeko muhniɗye, kristimasi yi muhni hna no aga aza pa mwa bare ɓa zhi dye a yna yna kpedo azodo, a ɓyingo 'pu yilo, ɓaga ɓa nyi kpe du ɓa snu ɓa ede kpa kpe iri gbma, ede ga ebedo ede ɓaga zade ga kpe yna zade ga kpedu ede zade ga kpe yna zade ge ɓwa kpe du ɓa kpe ede gbmari. He ɗye aza ye hega kpe ye kpe kpe m mu hni ga zaza ga snu wa da ɓmya. Eɓe datu wori ndye snu ga de mi gbmada ge yna, asnu a'a do kni gbne gbne hega yna yna ke a kni do sa ge aga sa gi zaza woga lo wole yna-yna aga da sa gi zade, wo ga gbmi wole yna yna, aga da sa gi zade wogalo wole yna yna, ke a dna eyna ɗye ba yna hna zanyi la gna bmya na? Za ndye wo, nyi a gna bmya aga kniwo ke a ɓwa ynagi agiwo aɗye wo ɓwan konu aa zhi gbma, esa zhi ba de tsi zaza, ga ɓa zaza wo de be hna snu. Aga zhi ɓa zhi ynaɗyi nyi wori dye hna gna za gbmada, zaza ga ta yna ɗyi gido, a ɗyi yna kna rim yna dyi nɗye zade a snu ewo ɓwari'o yna woga la wo zhi ge dye a chegnu do e bmabmi'o pitum pitu akpa ynadyi hna dyis. A ynadyi de towo ndye wori dam aga gna ha he nyila, za nɗye wonyi gnada yna aga ɓnibni fi do, zade ga gna, oh ndyee yi lo nu, woga lopyi wole de shna snu zhige du, zado galo wo lada ynaɗyi hna de shna snu wo zhige aga de ye ma wori, n dye a zhi ɓa dyi ɗye a da zni aga gna to, dye wa gna ɓwa zni, aɗye ada aynaɗyi ɗye snu dye, gbma muhni aga ɓwa bida, ɓida a ɗya ɗyi wo yna a ɓwa ɓida efa nyi adyi, eyi ɓida 'pyi nyi num aɓida mwa bare nɗye a dyilo dna e khisimasi sa hna lo yna. Aɓida shna ndye ezhni bida nyi aga ɓwa ezhi ɓida aɗyi, he dyi ezhi e ɓa he ɗo, ɓida de yeo agna dye chifye ɓeda azado ga de zhi ge hega dyi ɓida hna eɓa he ɗo, etsi yilo ndye aza ga zhige dye a dyi yna, piri yi lo nɗye aza ga zhige a ɗyi yna egbma yi lo nɗye aza ga zhige a ɗyi yna <hesitation> ɓida de yilo nɗye a gna dye na kpa yna muhni mi ɗye ɗyi wo ri tson, tso, aza ye wori ɗyi ɗyi ɓe. Ɓida de yeo nɗye agna dye pawye yna aga lo dna ė ė sa snu da hna lo aga ɓwa adyi wo da za gbma, ɓida de yi lo, ndye agna ɗye eku yna aɓwa aɗyi lo bida deyiho, ena fanyi, yilo, ndye aza do wna ɓa zhi ge yna muhni shna hna a sisi nu mwo, azhige tantaki zaza ga ɗyi ɗye a mwa wo, zaza ga ɗyi muhni e ke sa ke efye ade dyi ndye ga kesa aga yna azhi ɓa yna, sasa aga deze kpe ge hna ba zaza ga ku wo lo ba ndye wa gbmi e ge yna, mi dye de sa ke yilo mi ga kudu mi de zhige mi ɓa ɗyi mi yna ekuje ɓee. Eɓe datu wori hega lo ‘pyi dna ė esa snuda ‘hna lo, aɓwa gbentsi gbama aɗyi alofa ale ka zhi ge pma bmyi bmyi agu bye num adna yna yna lo a ɓa gna ɗye kabagi nu he ga ɗyi wo, wo ɓmya woyi mari mari ga ɓa he he dyi. Fnunte yilo nɗye aga ɓwa mulni aɗu a pe yna, muhni mangolo yito remu yilo aɓwa aɓo, agova yilo aɓwa aɓo a kashiwu hni, aɓwa ɓa a ɓo aɓa ɓwa ɓa byere hna a pena to aɓe deyilo nɗye a de ɓwa lo snuda fye hna yna nɗye zaga lo pyi ga da zna gbma yna, mi kynari, aɓwa mi kynari tantaki a ɗyi yna ge ke a ɓwa sake a zhi a deze kpe azhi he zhi ba ha gbmi ge yna. Aɓe deyilo, shna nɗyo eh nuko do nyianuko de nɗye he ɓe de ɓa ye ɗye ɓem yna he gaɓa ɗye se ga ɗyi bye se ɓwa ɓwe ke matsna kpedo, anukodo wowo ee ke se de ɓa ɓwa, a ɓe yilo mwa bane ndye se ga snu se ɓwa gbmada ge aɗye ɓaza a lo snuda epyi yna, <hesitation> ɓe de da tuwori muhni, ezo hna num sega chopyi selodo bwari ezhi nɗye wujuju de se nyi aga lo ale sado nukpa ezhi nɗye dege mwakpa yna aga gise mashi se gnukpe selo, ɓa se sare, sare e ɓa sė sė rem, belo be de zhi dna esnuda fye hna lo aɓe mwa bare ndye a kpmi dedo yna za nɗye wa ɓe zhi edo gada ho ye yna achni ɓe a ede hna gido a shna do zado go zade nyi zade kewo ko zade nyi muhni aga snulo hna aɗye do ɓe hna lo bye ɓwa. Wyi a chin ewyi shi ge dna esa hna lon, he sa ɓwa ewyi nɗye he ga zhi he shi he dezekpe yna, he ga ɓwa etsi nɗye, he ga zhi he dezekpe ge yna, he ga ɓwa <hesitation> gbentsi ɗye nɗye he ga zhi he dezekpe ge yna, anyi yna shna nɗye ƙnukwu, gfni, gbentsi kawoye, ekpmi kawoye hega ɓwa he shi he zhi he dezekpe ge nɗye he zhi ɓa zhi zhi mi ha zhi he de yna gi bye n yna ga mwasa to ga yi lo ezni hna eɗye da zagbma a lo christmasi snuda ɓena a ga lo he ga lo ɗye aɓe wye mwabere ke a ɓwa yna mwabere ke ha dasnu ha de ɓe ɓe gnu m, ha de wo dewo kna he si yna ge m, ɓe wode mi gbmada ɗyegoyi-ɗyegoyi wo pee yna ga yi chnimwa tso he ga dna to snuda fe hna ha de chnimwa sisi num, chnimwa ɗole, muhni nuwna wo wyo-wyo a to nuwaa e dnatso zhi ge wo wyo-wyo wo da za gbma a sni ga ɓa he he de fa m, ė yi ɓe muhnia gna ɗye kpe aga dna e furiji o bye num chni yi woɗye wyo wyo riyi muhni da za gbma e snu za ɓe ɓeo ė ɓyina lom, ɓe ɗye de yio wo da mi gbma kpakpata yna aaa zaza he dna he yna he te he ra ɓoe he gu ba ɓye mum, ɓena a ɓwa ɓee de dom wori ɓe snu aɗye ɓami mito khisimas futu ke mi za da snu.